أفضل اني اخذ استراحة طويليييي وأنام واشبع نوم و اكمل الشغلات الي ناقصتني واحضغ نفسي على السبوع الجي يعني بعد نهاية السبوع اش دعمل يعني بعد بداية يعني ببداية السبوع اش دقعد اعمل هي هاي الأشياء هاي ما الأشياء الي افضلا هاي الأشياء الي عملا بينمها الافضل هما النوم والقعدي